सगळी जमीन जर उदक पोनं आसली झालेय तरंगपी शारा बांनून, उदकापोनं घरांनी रावून, दर्यात शेती करून, आनी नव्या वातावरणाक जुळवून घेवून मानवजात जीवेतली।